أما الثقافة الصينية تعتبر واحدة من أقدم الثقافات في العالم، يعني تتميز بالعديد من جوانب فريدة مثل: التاريخ، والتراث، اللغة، والفنون، والمطابخ، والقيم، والمهرجانات، يعني تتداخل هذي العناصر لتشكل هوية ثقافية غنية، وفريدة في الصين.